أكيد الكمبيوتر يتكون من عدة مكونات رئيسية، أولها المعالج وهو اللي يعالج المعلومات <hesitation> بعد فيه الذاكرة العشوائية اللي تخزن البيانات مؤقتا <hesitation> كمان القرص الصلب يحتفظ بالبيانات بشكل دائم، ما ننسى طبعا بطاقة الرسومات خاصة للألعاب والتصميم، وأخيرا اللوحة الأم اللي تربط كل هالمكونات مع بعضها البعض، وهذه هي الأساسيات الموجودة على أي كمبيوتر.